Alantô e feste naçionale in Italia en: eh o vintiçinque d'arvî, anniversäio da liberaçion, o primmo de mazzo ch'a l'é a festa di lavoratori, a festa do lou e o doî de zugno ch'a l'é a festa da Republica. Dapeu gh'é de atre feste che son vabè capodanno, Natale, l'eutto dixembre ma mi me riferiva a quelle proprio naçionali.